Na este <hesitation> depende de shiraninaꞌ taltio bitush rani want to xman groni want sekena loske bazi zegayicholi lanꞌ kos nironand, atitalchon ninalt pan gazetigakz sebay do xman ronin want como sekna kosna nerón nalda lenbay xshingakeꞌ lanꞌ, <hesitation> gunalte chiꞌ sekmoderayin chi este pasoritoni want to xman gulachin firnochin want sekna to to mansanke sekna to to frot kani gawban to yoshgamane neerchoyoneren wan te mastu chenowichesabay ronin, want chesakenakwa tokomid neroni want to xman porke talcho kegakzanldaa ke lans kosonoranaltke laleriotezann cheriongakə enchabgakerdaw komid ke bay de naron koxt de koo komid lanin, se ma kwan galdieꞌn chela to komid lde chebriorin wante ast to xman depende del cuidadp romabbay <noise> jitant kwidad ke gakan <hesitation> ronen want axta to xman ronen want kaldian kaldiabin, atitan chonlas kosnalyen patoxman gakzebay solo to xman.